शू हॉर्न्स जे अस्तात ते तुमच्या पायतांच्या ताल्येची रक्षा करतात आणि पायाताना घालताना तुमच्या पायतांचा फाटल्यां काउंटर करतात। पाय मुद्दाम भीतन घालून तालू जातो तो जागो कुसकुश्चे जाग्यार।